طايب... ، خلينا نتكلم نقول واحد اتنين تلاته تشششششش واحد اتنين تلاته تشششششش واحد اتنين تلاته تشششششش ها مين هيقول شاااطرييين